الحُب، الحُب شي كتير حلو نحب شغلنا، نحب عيلتنا، <hesitation> نحب الشّي الّي نحن عم نعملو، نحب ولادنا، نحب حالنا أهمّا شي، <hesitation> نحب حالنا شي كتير مُهم لأنّو بس نحن نحب حالنا منصير منئدر نعطي الحُب لا ولادنا، لا عيلتنا، لا رجالنا، لا أصدقائنا، نئدر نكون هيك مسيطرين على حالنا، والحُب كمان إنّو نحن مسلاً نحب شغلنا، نحب الشّي الّي نحن عم نعملو يعني مسلاً إذا أنا ما بحب شغلي حا فيئ الصّبح <hesitation> كسلانة وما إلي خلئ و وهيكي زهئانة بس لو أنا بحب شغلي أنا مستمتع بي دوامي بالشّغل <hesitation> حا ئوم متنشطة اتروّئ، إشرب نسكافيه وئوم روح ركض على الشّغُل <hesitation> لأنّي أنا بحب الشّي الّي أنا عم بعملو، بحب أدّم شو أنا بعرف بئدمو بي شغلي فا أنا <hesitation> بكون حابّة هيدا الشّي فا أنا بروح دغري ركض علي، <hesitation> الحُب كمان لازم نعلْمو لا ولادنا لأنّو الحُب شي كتير حلو بالحياة لأنّو الحُب أساس <hesitation> العلائة أساس عِلائتنا مع عيلتنا، مع أصدقائنا، مع جيرانّا، مع أقاربنا، يعني الحُب هوّ كل- شي- كل- شي- كل شي لأنّو هيكي بي حسّسنا بي راحة نفسيّة ليش؟ لأنّو إذا أنا ما بحب شخص. ما حا إئدر إتعامل معو حا صير إبعُد عنّو يمكن إلتئي في صُدفة بالنهار <hesitation> إبرُم وجّي وما إحكي معو لأنّو أنا ما بحبّو لا هالشّخص فا لأ خلّينا نحب، خلينا نعطي، خلّينا نئدّم، خلّينا نحن نعبّر عن حُبنا للأشخاص التانين يعبرولنا يمكن هنّي هيدا الشّخص ما بيعرف يعبّر عن حُب بيجي أنا بعبّرلو عن حُب يمكن بي إبتسامة، بي- بي وردة، <hesitation> بخلّي هوّ يحس إنّو أنا بحبّو فا هوّ بي بادرني بالمنيح بس إذا أنا بدّي ما إحكي معو واتجنّب إنّي إحكي معو وما عبّرلو فا نفس الشّي هوّ يمكن يخاف يعبّر عن حبّو، لا هيك الحُب شي كتير حلو <hesitation> كتير لازم نعبّر عنّو للحُب <hesitation> إن كان لا ولادنا، لا عيلتنا، يمكن نعبّر عن حُبنا للحيوان <hesitation> منجيب حيوان منعيشو معنا بالبيت منعبرو- منعبّر عن حُبنا لا إلو <hesitation> يمكن نحُط بسينة، يمكن نحُط كلب، <hesitation> زِلِحفة أمرار أو حوض سمك زغير منعبّر عن حُبنا لا إلو يعني الحُب متنوّع بين أشخاص، بين حيوان، بين يمكن ورود، وكمان متل ما قلت الحُب حالنا نحب حالنا هيدا أهمّا شي <hesitation> الحُب مُمكن نعبّر عنّو بي كتير طُرُئ بي كتير أساليب <hesitation> إبتسامة متل ما قلت <hesitation> يمكن صورة حطّا على الواتس أب، <hesitation> يمكن وردة، يمكن حيلّا شي زغير- زغير- زغير بي عبّر للشّخص الّي نحن عم نتعامل معو بي حُبنا لا إلو لا هيك الحُب شي كتير حلو.